एबे बचवन सभके इअ ब्लेन्डरवा, मिक्सरवा कस्के काम कैसई कहेकतके एबे इतुरा उसार भाषामा बुझावे सके परलई कतौकी उतुरमा नाँही बुझोले त हुन्का बुझबे नाँही कर्तई । एबे हुन्काके मुइ कस्के कहबहिं कहिइक माहा ,सुरुमा कहबहिं एबे इ जुन ब्लेन्डरवा हसे इ मिक्सरवमा तर एगुडा हसउ बड्के बरियार मोटर लागल हसौ कहबहिं । एबे उहे मोटरावामा कहदेउन लाईनवामा ओथिया ओंहवासे तार गेल हतउ जुन हमरा लाईनावामा बिजुलिक लाईनवामा जोड्बहु । हसे उ ना मोटरावासे एगुडा ओथिया कहदेउन डन्डी नहिया याइली हतउ ओपर केरे ओकरमा हसे ओथिया उ कटनावा सभ जोडियाइली हतउ । हसे लईनावा जोड देबहु हमरा ओकरमा अ उ हसे इतुरा जोड्से घुम्बिहेकी उअ वाही जुन कट्नवा हसै ओकरके फेरी ओथिया घुमोबिहे अ एगरे जोडसे घुम्लेसे उ हमरा उँहावा जथिजथी गहबहु जसने कखनहु कथी पिसेके मन भेलाई उ जम्मा ओकरके थ्हौवा कुचुवा पार देबेहे । एबे चटनी बनाओके मन भेलई ,जुस सभ बनओके मन भेलई ओकरहिमा गहगाह्के घुमोबहु जौं उ जम्मा थ्हौवा कुचुवा सफा साउन गाउन बनाके छाड देबिहे । एबे बचवाके त एसने कहके बुझावे परलई तबन हुन्का हलालि बुझतई ।